طبعا أنا كنت من محبين مادة الأدب جداً جداً كنت أستمتع بالبلاغة والشعر، وكل ألوان مادة الأدب وطبعاً مادة الأدب فيها حفاظ على لغتنا حفاظ على تراثنا، حفاظ على أفكارنا فلابد إنه هذي المادة يعني تولى أو نعطيها اهتمام كبير جداً في التعليم وطبعاً مهمة وما في غنى عنها.